Este andeyu a'an yachini aya chichi este <hesitation> xaxa'a chedeyutaye dexaya chi este tuna aceite tuchi xukane este deyun ndeyun ndaye de nen <hesitation> manjan yuchi yuu chikuu xama'a xachi molino tayukan kavaxa este kavaxan nruchu yachi chó nruchi nuyukuan nduu kutin luu ho nruchi ti'luu njakan xa'a, nde cho'o nonjiyote nonjande njachinda chinduna ndeyua tunani nani nruchi yuan chó nojiyo ajan kaxo nojiyo nayikuante tanja ni kinxe molino ndaxe kavaxa kavaxa nreyuate kavaxa ni kean molino nra axe'e kavaxa kavaxa nderioate hi nano ajan nano nuu xuan kuntinde, ahora si vuelta uu takao xhian iatundi nduti hi yuate yuate kuande njuan kuante yuan ndu kíí xixate ndaxani naxani kitikanta xa'a kavaxa tuu tundu vola ini ini kixi unde yua kin tikon kin ajo ndejinjo ndeyuate yunjande este nuu navan xako ndiki niute ndijenute one'e va'a xaka'ajo yikin niute yute one'e va'a xanjo yuu va'a kuu kelite kelite kuu este kelite ngue ndine yuu va'a iti njakanxa, oyuu nva'a ndii njakajana ngaxa kaxan kuu yuva'a nrii va'axana yugua kaxan kuu yugua ndejaka xau yuuo, yukan nguu este ndeyu ndeyu nravi ajan yute yuu nravi njan ñaka kuaxhia najan kanja xa'a.